ملي كنشوف باللون الاحمر كيتبادر لذهن ديالي الحب و الرومانسية و الشغف و اي حاجة عندها علاقة بالعنف و الدم فكيعبر على بزاف تالحويج بالنسبة ليا